जो पासवर्डची अगर किसी भी चीज़े को राख्नु चांदु सबसे पहले अक्षर रखा फिर तेक नंबर रखा फिर कुछ भी ऐसा करेक्टर रखा जान हुइगी यु ऑप्शन भी उसे कृ सकदा तुम